Ka olona tavela ambonin'ny tany aketo fa maty aby si ol, ah! De sy hitako azo hatao fa de zaigny raha manandrify anahy akeo rô kolongany de hohaniko aby se rehefa hitako hoe raha azo hohanina de alaminay sara eritreritranahy an, mandigny fotoagna angalan-Jagnahary anahy ko zahay hialako ndraiky hahafaty anahy.